Inama brazil inama toko wor kunne mal hodit jiraa mal qabananne hinjiraa mal amtan gan iduanne lfti hinkabanotii amtan maal gan kasabatiane laftin hihoditii dub hod ishiatif iyo kaban ishian wol murtii amine adunne hinbakii amine adu ishian bati hotu akasitimuu sahalia.